Questa app a l'é quella ch'a te permette de fâ inte tutti i momenti i megio investimenti poscibili, de mòddo che con pöche palanche, comensando à mettile da questa parte ò da quella, se riësce à moltiplicâle e à fâle cresce e à vive de coscì.